بما إني مهندس مدني فأنا أحب كثير أتكلم عن الهندسة المدنية والهندسة بشكل عام، لأن هي الصراحة من الموظوعات الممتعة إللي فيها كثير علم، وإللي كثير فيها فايدة، كمان بما إني ألعب كورة فهذي هوايتي فأحب أتكلم عن كرة القدم والرياظة بشكل عام.